Por lo regular ät sunpa't yoya wi'ku' preparatzäkpatä adobadito, nkojtapyatä chileancho, nkojtapyatä ajo, nkojtapyatä su cebolla, nkojtapyatä cebolla ajo, hoja de aguacate, nyanhpa canela, nkojtapyatä pimienta, usyä'k tomillo, oregano, y ya cuando esta listo äjtyä nku'tku ntzäjkapyatä usyäk arroz y tambien usyäk salsa verde ja'kutyä acompañatzäjku, <hesitation> nhkä'tpatä todo condimento y motpatä y ya tiji'k anjki'mpatä je juktojmä por hora y media ja'ku kä'nhu syunyi'.